<noise> jenis binantang apa saja yang hidup air selain ikan itu mungkin sa bisa bilang itu anjing laut jadi sa belum pernah maksudnya ketemu anjing laut secara langsung tapi sa belum pernah tapi sa pernah nonton satu film nah film ini de pu judul tuh nim and dalvocano island nah di cerita itu tuh nim de pu bapa ini seorang pelaut begitu trus de pu bapa ni <hesitation> meninggal di lautan jadi nim itu de tinggal di satu pulau itu sendiri tapi de punya teman ada de punya teman binatang itu anjing laut nah menurut sa anjing laut itu lucu memang sih de pu bentukan itu macam anjing yang di dalam film <hesitation> sa belum pernah ketemu yang nyata nyata tapi yang dalam film tuh de pu bentukan kaya anjing trus de pu bulu bulu yang bikin bikin sa macam tertarik dengan hewan itu karna de de lucu trus <hesitation> de pu hidung de pu telingga pokoknya sama seperti anjing sudah itu hewan itu trus <hesitation> ada ada babi laut Babi laut nih yang apa de pu duri duri tuh nah itu memang bukan ikan tapi de salah satu habitat yang ada di perairan begitu nah biasanya sa lihat di film di film film bukan film film <hesitation> macam di <hesitation> vlog vlog itu orang orang tuh suka makan de pu isi dalam warna kuning kuning kaya mungkin de pu telur kah tidak tau juga dong suka makan makan kaya langsung makan begitu sa belum pernah coba tapi mungkin di daerah daerah di papua kaya biak mungkin ada <hesitation> kalo merauke kitong pu air kabur jadi kitong trada ada babi laut disitu kitong cuma ada papeda laut saja <laughs> jadi <hesitation> salah satu binatang yang ada di laut trus de pu tidak tau <hesitation> de punya duri duri itu mungkin beracun kah bagaimana kah jadi harus hati hati karna dong bilang kalo misalnya injak barang itu nanti kaki bangka dan sebagaimananya terus ada lagi tu kura kura kura kura nih <hesitation> kura kura tuh biasanya ada di air air tawar tapi kalo di air laut tuh ada namanya penyu de pu ukuran lebih besar daripada kura kura <noise> jadi <hesitation> dong pu pergerakan nih lambat tidak memang kalo di air dong dong cepat dong lincah bahkan dong berenang nih paling cepat sudah kaya di film nemo ada kuda ada ku ada penyu yang suka berenang berenang tuh yang nanti de tolong nemo dong tuh itu de cepat tapi kalo misalnya de su tiba di darat de pu gaya nih paling lambat <hesitation> pokoknya ade jalan dengan de tangan dan kaki tuh macam de buang buang de pu tangan begitu gaya jalan nih lambat jadi itu mungkin berapa binatang yang hidup di air selain ikan